जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। यह एक उपग्रह प्रणाली होती है। जो दुनिया भर के सही पोजीशनिंग, नेविगेशन, और टाइमिंग की सुविधा देती है। यह एक वैश्विक सैटेलाइट सिस्टम है। जीपीएस का इस्तेमाल हवाई, समुद्री, और जमीन से जुड़ी छत्राओं में किया जाता है। जीपीएस, उपग्रह, रिसीवर, और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके। स्थल और समय डेटा को सिंक्रोनाइज करता है। जीपीएस उपग्रह पृथ्वी से करीब बीस हजार दो सौ किलोमीटर की ऊँचाई पर घूमते हैं। हर उपग्रह दिन में दो बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जीपीएस का इस्तेमाल फोन, कार, और घड़ी जैसे अन्य उपकरणों में किया जाता है। जीपीएस की शुरुआत अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने उन्नीस सौ तिहत्तर में की थी। पहला जीपीएस उपग्रह साल उन्नीस सौ अठत्तर में लॉन्च किया गया था। और आम नागरिक के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करीब उन्नीस सौ तिरासी में शुरू हुआ था।